﻿Dinnan bu muna cina khin gwamnatı gha Ithan suwuyi ba ma rawi ghirashina ghi busi c'iyani gma ghi turi kumallom yan tahyiyi ti suwi be`e, ba ghi taya mun buga jarhani, <noise> miran chathi be`e to ba ghi bugyi jarhan mun ndaka ghi cana <noise> mun da tsiga di'i man cinau tuwa miran fudi ni riza mun fala gha cana mun piya kam gma wi canwini ni kam ba ma u`mau mun ba u may <noise> we litinin tung jumma'çi, ghi fi jummaa by bama ths wuti nidi ghantai mapinte egm to, ghi fali gma qwamnati, ghi ongwiys ghi faliys gwamana'a ghi piy muna cina nidi didana to cani nidi didana bama, suwuyi bama lthima ma rawi ghinshina mafuri kumalllona ma ti yan tahyiyi ti suwi be`e, to ghidi ma thanga naghum doshen di ghirghuma ma ba <hesitation> disina Ithadai ma Ithada suwuyi, fiwing ma puna miran ras, fiwiya miran khiju fiwiya miran khiji fiwiya ma har miran valthi ma sina. ﻿Ma pi gma kam mabata yan tahyiyi tidi ghanfai ma masau ma ti ti riza ma piya ma shasau to we bama u'ma di didana tun hi sinan wutu s- ta sinawina makhin sinawini, bu zuwai, <noise> bu masarai bu zuuna, bu maradai, to we ba ma c'u te ma piya dighan wuti we to lthins ma da ciniau, <noise> fiwiya muna wuti fiwiya gma mu hala subu ndaka dawan mun pulusin <hesitation> jaan cana yada dawan ma c'uwa te ma wura ti wai to <noise> ghani gma ghi fali bama we, to gma ghi cuwi di didang, sai mun dafaya, to ni dilaya kam dama ma ndaka farau caba ma hala <hesitation> irijin bu bayina bu ca tsuwari be`e bama khiniys can gwan ma ana khin cani ya sikamu <hesitation> rijiyau wi baya tsuwara Wi ma ndaka khiya & tsuwara ti ti. yan ma ndako Ikhaday, ma sassipa yuuuwa bamasiosipyi yuuwai ma ta vinahyi gma khin u'maknisi gani chanai ghi tsuwari a ndaka khiya zataniya vara te piya di tec to sai gma maba terk labasans, to bama lafi labasan gai uş ta vinghyi khin bucakni tsuwara bu buciya ﻿Ba u'mi kaman <hesitation> satin raa we`e, to sai maba pinyi tsuwers ghi khin takina gma ghi di`i sai mapiya maba ta vinahyi, khin burakhi ghi ma ndaka u`ma alkamai, to ma c'u ni alkasmai sai ma piya, ti <hesitation> shinkstana, to shinkapai dama can guran ndi ma u'musi ma ndaka vya ta varina ciran cir jubbu boni raá bama vyaya saima khiya ci tsuwars, baa nduwita a ghanith chan saignia ba kwakulay, sai madachiys kakusi gai chani thani wi ma ummiyi bams kapayi di thani thani wi ma u'mmiya can qma qwan sai ma pinyi tsunwara, bama pinyayı tsuwara, sai ma hali takina bams halayi <hesitation> takin wassinn <hesitation> satin khiji ko fudi sai gma maba vita takini sai ma pinyi tsuwara ba ma pinyağı tsuwara a u'mi ciran wuti were, ghani khin wassing sai ma kwakulay, ghani gma ba wasing to sai ma ta vinahy <noise> khin ci tsuwara <noise> bu cahi tsuwars maniya, <noise> ba u'mmi ciran wuti khin u'sani ko jubbu, ko u'sani jubbun ra a sai ma ba dadi vyahi takı bu vyays to ma vya ta takinii saima naha ghi ta. <hesitation> Shinkatani ndala nduway ba u`mi-a rigaya to mai sinau ma ndaka p'au aku tinca ga to mai sinau ghi-khm yan a layiza sai mada hala wi wuyani ko pyquni'i ta takına sai ma ta vinahyi <noise> to mayjaya ba ma na a rincija, sai ma ta vinahy, chiri ca cahyi tsuwara bu caya <noise> to we bama cina can gwantani dalaya gma allkami kam cici bama bubunys ma u'mi ca thanai ma tighiziya mafighizi khin taking, sai ghyi tsuwars ghingin cici ya Ithaduzu, <noise> zh- zhandiza ta uima ba wa khinni sai ta mbaza danza a mbazi sai ta kita wasın varakai to a leiti wasin varakhi gma ta gha, <noise> alkami sai naha caniya nduway, to wa, ti vinahyı khin cahyi tsuwara can gma hi tulkwu tukwu ba wa ci tsuwaru wundaka ga khiya fiwi satin wuti, <noise> Satin ra'a katin wa citsuwara, <noise> to were can gusan bama u' mau, can gwan mu p'ayan ma p'au we bama cinau, we saki saki maniya, pu-u`ma ta chana.